Woni sunii ak in huji midas mal isii mal bare bisaan woni lam fuuden bisaan bare it gagarbuusen woishin deela ama wonia diishia fuudeni iskuun duum dimbiibo suunt kayen. dimbiimbo sun chaafu hindogortie bisaan dabreni bisaan kulkuloan dabreni dumii chafun sun kashin sun woni suun kabe doorgai. bisan kulkulon hindabreni duum chafun irant haft.